Karetha. karetha maanif dhatheni yenann karethani thaa dhursaa inin thab wakati balesuuu thaa dhursaa wakatian balefetha thaa sadhesa ishin ñaam dhathu khulii hin ghamadha maan kadhib kampaa galcheni kadhibin nyerii nyatha kadhibin yaani wolirr nyathe kadhibin nyathe kadhibin dhabaaa dhub abotin nyathu yaani Lila ghamachu kabdhii wakati ishin yaani karetha sunn inamaraa nyathu dhub inin ghamadha aaa ghamadhathia iyoo aminen wakatian balesaa ininn